أغرب حيوان اللي كان عاملنا قلق وكان مخوفنا واحنا أطفال صغيرين هو السلعوه، السلعوه دا عمل قلق في فتره معينه الواحد كان بيخاف وبيخوفوا الأطفال ينزلوا من البيوت بسببه يقولك السلعوه هتاكلك، فالواحد لما شاف صوره بقي لقاه ان هو عادي يعني مبتعملش حاجه.